<noise> Me zgin eggon me zyin <hesitation> enesala ba eyyon <noise> me wo utmu he chuku shi mbo da egsoneyi eka mo tsi akpa hagren <noise>